හරිත වර්ණය ගැන කියද්දි <hesitation> ගොඩක්ම මතක් වෙන්නෙ <hesitation> ගස් කොළන් ගැන. මොකද අපි හැමෝම දන්නව <hesitation> අපේ පරිසරයේ ගොඩක්ම අපිට තියෙන්නෙ <hesitation> කොල පාට ගස් කොළන්. නමුත් අපි නාගරික පරිසරයක ඉන්නවා නම් ඇත්තටම එහෙම කොළ පාට <hesitation> අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් <hesitation> මම ඉන්න පරිසරයේ <hesitation> වටේටම තියෙන්නෙ <hesitation> හරිම ලස්සන <hesitation> හරිත වර්ණයෙන් පේන්න තියෙන ගස් කොළන්. ඉතින් ඒක නිසා <hesitation> හරිත වර්ණය කියලා කියද්දිම මතක් වෙන්නේ <hesitation> මේ කොළ පාටින් තියෙන ලස්සන ගස්. ඒ වගේම අපිට මට තව දෙයක් මතක් වෙනව කොළ පාට කිව්වහම <hesitation> ලස්සන තණ පිට්ටනි. ලංකාවේ ශීත පැත්තට ගිහාම <hesitation> විශේෂයෙන්ම මධ්‍යම කඳුකරය පැත්තට ගියාම <hesitation> ගොඩක් තියෙනවා මේ <hesitation> තැනිතලා බිම්. ඒවා තනිකර කොළ පාටින් තියෙන්නෙ. හරිම ලස්සන තණබිම්. මේවා ඉතින් ඒ පරිසරයත් එක්ක <hesitation> සම්බන්ධ <hesitation> දේවල්. ඉතින් මේ හරිත වර්ණය කිව්වහම ගොඩාක්ම මතක් වෙන දේ තමයි <hesitation> කොළ පාට කියන්නේ ඉතාමත්ම ලස්සන පාටක් <hesitation> ඒ වගේම ඇස් වලට හොඳ ප්‍රිය පාටක් <hesitation> කියලා. මොකද අපේ අදහසකුත් තියෙනවනෙ <hesitation> ඇස් දෙකට දකින්න හොඳම පාට තමයි කොළ පාට කියල. ඉතින් <hesitation> අපේ ඇස් දුර්වල වෙලා තියෙනවනම් වුණත් <hesitation> නිතරම ගස් කොළන් දිහා බලන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක නිසා හරිත වර්ණය කියද්දීම මතක් වෙන්නේ ගස් කොළන්.